اللون البرتقالي يعني أحسه لون طاقة نشاط لون غروب الشمس، يعني لون حلو كثير في فواكه مثلا أنا أحب البرتقال يعني أول ما تقولي لون برتقالي افتكري على طول فاكهة البرتقال يعني دايما يرتبط بالأوقات يعني الحلوة والمريحة والحيوية هذا اللون والله وايد حلو.